siihen aikaan kun rautatie - tuohon rupesi tai tekivät ja tuli valmiiksi se isäni sanoi että sitten ne sanoi ne herrat rautatieherrat että otatteko te nämä he valtio maksaa sanoi että näistä aidoista kun tiedätte aidat vai annatteko te valtion haltuun ne aidat se sanoi että Enäjärven miehet ja kun Enäjärven maat tulee tänne rataan niin ne - keskustelivat sitten että pitäköön valtio huolen no sitten ne sopi että kolmeriukuinen aita ja valtio laittoi ja se on kunnossa pitänyt mutta nyt kun ei lehmiä käy kenenkään tuolla muuta kuin hirvet kävelee poikki radan niin siellä on - aidat palaneetkin tolpat ja siellä on piikkilankoja niin siellä maassa eikä eikä ne siellä ole kukaan kukaan alle jäänyt enää no kun ei siellä lehmiä -- jokainen pitää pelloissa ja hakamaissa
eikös sitä ennen ollutkin monta porttia tuossa
oli Kaipiaisen ja - ei Kaitjärven mutta kun tuon Taavetin välillä oli kuusi ylikäytävää ja sitten nämä tällaiset peltoportit itsekseen niin kuin tuosta menee ja vähän matkan päästä ja niin taas tuonne toiselle puolelle metsän metsään että pääsee ja tuossa on toinen se on tästä sitten vähäisen pieni väli
oli aika availeminen sitten kun
oli ja koeta pistää sitten todenkin aina perästä kiinni portti
no vieläkös nuo karhut tai sulle teki ennen mitä vahinkoa
teki ei minun aikaa niitä enää ollut mutta silloin se isäni sanoi että silloin kun tuota rautatietä tekivät toistasataa vuotta nyt aika niin siitä - laskivat syksyllä niin lehmät ulos sitten juomaan tuonne riihen taakse siellä oli sellaisia ropakoita sanoi että eikä ne siellä muuta kuin juomassa kävi sitten ne tuli pois sieltä niin sanoi että onkos se - minä en enää muista tarkkaan että lehmä vai oliko se härkä niin tai sonni kurkut poikki repäisi se kuoli veri vuosi susi on kuulemma sellainen että se katkaisee valtimon niin kuin lehmältä puree kaulan tuosta poikki sanoi että mutta eihän se hukkaan mennyt sanoi että tässä oli paljon kortteerimiehiä niitä ratatyömiehiä sanoi ne osti sanoi mikä otti minkin verran aina ja sanoi ne söi vaikka hyvät lihathan se on veri juossut pois niin kunnollinen elukka ei se sairaus ollut sairas ollut mikäs sen oli syödessä sitten
ja susi pääsi karkuun
susi millähän eihän niitä ollut pyssyjäkään tuossa on ei ihan siinä paikassa oli oli tuo sauna missä ennen ollut siinä on rauniotkin niin siellä olivat syksyllä - loukuttivat pellavia naiset ja taisihan siellä olla miehetkin se sanoi että sitten ne katsoi siitä saunan ikkuna oli pieni ikkuna kun ennen oli tuollainen yksiruutuinen oli tuossa meidän saunassa kolme ruutua rinnakkain niin susi istuu tuossa maantien toisella puolella tuossa pellolla sitten saunan kohdalla siinä ja kun olisi nykyiset aseet ollut niin käynyt hakemassa täältä eikä ollut - näkevinään eihän se ikkunasta vetänyt tähtäimelle - niin siihen jäi etenkin tuollaisella matkalla niin tuolla metsästyskiväärillä olisi ollut hyvä haulikko oli vielä oli liian pitkä matka jo vaikka on hyväkin haulikko jos ei se mene haulit liikaa mitenkään syvään niin eihän se silloin se lähti tuossa toisessa talossa niin tuonne metsään niin siitä susi tappoi ja niin ei susi karhu niin lehmän ja se on näille se on meidän maata vielä siinä siinä paikassa niin siitä oli tuon talon niin siinä oli sen Matin isintimä sen Matin isä kuoli nuorena tapaturmaisesti tuolta vintistä putosi tuonne eteisen lattialle ja se meni henki pois ja sitten siinä oli sanottiin ennen sanoivat puuska niin se oli mennyt sitten ja tuo Nihtilä Tuomas Nihtilä se oli tuon radan esimies tai - ensin oli niin se oli tuolta Saaramaalta kotoisin niin se oli ennen ensin niin tuota se oli ratavartija ja sitten se pääsi rataesimieheksi se kävi mestarin koulun jo mutta mestariksi ei päässyt niin ne meni vahtiin ne oli sitten puhunut menivät kumpikin ja karhu - tuli mutta niin pimeä että sieltä puusta eivät nähneet niin ampumatta jäi mutta siinä oli ja miehet että pistänyt vain paukun menemään että sattui tai ei kokeillut mutta se on nyt sellaista arviokauppaa kun ei tähtäimiä näy eikä - maalia mutta jos ne miehet pelkäsi että jos ei satu ja tulee kipuaa tänne puuhun
eikö se karhu päässyt puuhunkin
- sileään puuhun mutta oksaiseen ei sanoivat ei pääse ne näet ei kanna ne oksat niin niin kuin näreessä on kovat oksat siellä ne painuu ei eikä tietysti voi siitä oksista pitää niin kiinni mutta niillä kynsillä kun se rappaa puun kupeeseen niin se pysyy sanovat kiljaan se menee hyvästi tuonne niin kuin sanotaan lankatolppa ja mikä on sellainen pylväskin ne ei ole ne ei ole kaikki sellaisia kuin ennen se Martti Kitunen jos totta on mitä ne kirjat selvittää
onkohan täälläpäin ollut ketään karhuntappajaa
on ne tappoi tuolla viisiin jahdilla kiersivät joella syksyllä kun ne huomasivat sen kun minä muista sanoihan ne jotta oliko se Matin päivän aikana niin karhu menee pesään niin sitten kun ne - huomasivat sen että tuolla viisiin että siellä tehdään kuoppa niin sitten ne - piirittivät sen ja sitten ei muuta kuin ajamaan antoivat sen rauhoittua ja se makasi siellä ja olihan meillä ja tuolla naapurilla yhteiset verkko karhuverkko ja se - oli tuolla viisiin tehty niin kuin kalaverkkokin mutta - ja tuollainen nuora - melkein niin kuin tuo ohjasnuora se siitä tekivät ne verkot ja sitten se verkko oli pitkä tällä viisiin maata myöten ensi meni tuolta pitkältä niin pitkältä että sen karhun takajalatkin jäi sinne ja pään se lykkäsi sitten siitä verkonsilmästä sisään sitä karkuun no se sotkeentui siinä ja se kaatui ja sitten oli - pistinmiehet tuossa vähän kauempana ja sitten yksi oli niin tuossa verkko oli tässä ja siellä sisäpuolella että - siellä piilossa sitten kun se karhu tulee kun ajomiehet ajaa niin kuin yhteen aikaan jo kun minä olin ja niin kettua jahtasivat sillä viisiin piirittivät niin sitten se joka oli siellä sisäpuolella yksi niin sitten kun se meni sen verkon sivu tai ei se verkon sivu mutta sen vahdin sivu niin se huusi vielä että se menisi mitä kovemmalla vauhdilla no silloin kun se sotkeentui siihen niin sitten tuli ne keihäsmiehet keihäs sisään sillä viisiin ne tappoi tämän kylän mies yksi haastoi mutta se on ja kuollut vanha mies niin sanoi että tämän Sippulan metsässä mikä on tämä Sippulan kasvatuslaitos ja se Hallan Kymi-yhtiön metsä mutta se oli ennen sen kartanon metsiä niin siellä oli ollut ja piiritys saarsivat ja se meni siitä se ajoi läpi eikä karhua ollutkaan sitten sanoivat siellä oli se Sippulan kapteeni ollut ja yhdessä ja sitten se se - kutsui vielä herroja sinne ja niillä oli pyssyt mutta sitten oli niitä keihäsmiehiä ja sanoivat ei siellä ollutkaan sitten oli sellainen keskenkasvuinen poika ja se ajomies se sanoi että kyllä siellä oli sanoivat kapteeni sanoi että älä sinä poika narraa en minä narraa se että olihan siellä missä paikkaa sanoi että - enhän minä paikkaa nyt osaa tässä selvittää missä paikkaa mutta siellä oli suuri puu kaatunut sanoi että niin hän meinasi sanoa että se oli se runko noin korkealla se oli jäänyt oksien päälle sanoi hän meinasi mennä sieltä alta niin sieltä karhu katseli häntä sanoi että enhän minä rohtinut mennä sen kanssa älä sinä narraa en niin minä narraa se kiljaisi et sinä siellä mitään ollut olisi se lähtenyt kyllä se oli sitten se kapteenin viimeiseltä kysyi että no löytäisitkö sen paikan sanoi kyllä minä löytäisin no lähdetkö viemään no lähden poika kävelee edeltä se lapsi vielä tai keskenkasvamaton niin lapsi se meni edeltä ja sitten kun se tulikin se kaatunut puu niin sanoi että se on tuon puun alla no ne sanoi että no ole sinä pois nyt sitten ne ampujat meni ne herrat siinä ja ampui ja sai sitten oli kapteeni sanonut sille pojalle että vasta tästä eteenpäin sanoi että jos sinä olet oikeassa sanoi että niin älä älä anna periksi vaikka kaikki kinaisi vastaan sanoi että sen kuin sanot että se on oikein sanoi että sitten otti rahapussin ja kaksikymppiä se oli siihen aikaa eri saalis no mitä se herrojen rikkaan isännän pussissa tuntui saihan huvia että nythän karhu tuli sanoi sanoi se se oli vielä tuo Tuomäen Eerikki Alatalo senkin sehän sitä selvitti minulle sitten
koskahan täällä Sippulassa on viimeinen karhu kaadettu
no sitä en minä ole kuullut ja jos sanon niin se on pötyä eihän niitä
mutta teidän aikana vielä oli
karhuja ei ollut hirviä oli minä olin tuota paimenpoika niin ja isäni sanoi että silloin karhut ja sudet hävisi kun hirviä ilmaantui ei ne satu yksille laitumille silloin kun minä olin paimenpoika siinä kymmenen paikoilla voi olla ja tuolla Enäsuolla niin joka päivä siellä oli mutta sitä en tiedä oliko ne samoja hirviä vai toisia mutta joka päivä niitä näkyi
mutta tänä aikana vielä oli tämän Sippolan kapteenin tämän Teenin
oli niin niin karhuja oli mm
ja tapettiinkin vielä
niin olihan se isäni isäkin niin olihan se ja pistänyt karhua
kuinkas se oli tappanut
se oli se se oli ja samalla viisiin jahdissa se oli ja keihäsmies niin sanoi että keihään hänkin - paiskasi sisään kun se oli siellä kimmurteli ja pyöri siellä verkossa
kertoiko se että kuinka se verkko oli pantu
kyllä - se isäni sanoi että näkihän sanoi että verkko oli näin pitkälti ensin maata maata myöten ja sitten sitten tällä viisiin keppien keppien turvin ja tällä viisiin nojalle että karhun ei mistä se tiesi kun - suuret silmät niin kuin kalaverkko se vain juoksi siinä että ei nuo risut pidä no se kun meni kaula siihen ja takajalkojen päällä taas oli jo verkot se kaatui maahan siinä sotki itsensä no sitten ne keihäsmiehet tuli ja pisti sen sanoivat ei siinä ollut aikaa katsella mihin - mihin paikkaan että ei - että rintaan että mihin vain kupeeseen ja pistivät se oli tällainen pitkä rautainen tuollainen se kärki oli niin kuin sulan sulka neljältä kantilta taottu ja kärki terävä ja kaksi pyöreää rengasta siitä ja sitten ruota meni siitä puuhun sellainen se niin kuin tuollainen riski aidanseiväs mutta ei niin paksu kuin tuollainen heinäseiväs ja pitkä varsi ja sanoi että sitten jos se tuota selveni se karhu siitä verkosta sanoi että sitten se yritti miehen päälle että oli piikki oli sisässä sanoi että eihän se muuten kuin laittoi keihäänkärjen niin tuota sen varren niin tuohon johonkin kiveen tai mikä on maa jos ei muuta ole niin sileä maa maahan pökkää niin karhu koettaa miehen päälle mies hollaa sinne vain rintaan se vetää aina sitä keihästä vain sisäänsä mutta siinä se pian kysyykin sitten luontoa - ovat tuossa metrin päässä vastakkain Enäjärven mies haastoi minulle tuossa Korjalan kaupassa sanoi että Rämän Pekko niitä Rämän miehiä Enäjärven Rämällä on siellä on Rämiä niin sanoi että Pekko kylän riskein mies oli - ensi kertaa kun oli - karhuntapossa karhunjahdissa sanoi että karhu tulikin verkkoon sanoi että sen putosikin keihäs käsistä se pelästyi niin kovasti sanoi että siitä ja karhu pääsi karkuun sitten sanoivat toiset miehet että kylän kaikki riskein mies ja noin arka että että karhu verkossa oli ja ja putosi vielä sinulta keihäskin käsistä pois et rohtinut sanoi että varttukaapas ensi kerralla niin sanoi että nyt ensi kertaa jos saadaan karhu - saarrokseen niin ei se putoa sanoi että niin kävi sanoi että se oli se Rämän Pekko sanoi että niin melkein joka karhu aina sen verkkoon tuli sanoi että ja sitten kävi sillä viisiin että yksi karhu taas kävi että kääntyikin sitten ajomiehiä kohden ja sitä oli kävikin yhteen mieheen kiinni no sitten huusivat että apuun joutuu että karhu on miehessä siinä ajomiehessä ei sillä ollut mitään asetta no Rämän Pekko juoksi siihen mutta sanoivat että kun se Pekko pääsi siihen liki niin silloin karhu lähti hiljaa lönköttämään miehen jätti Pekko perässä juoksee ja - lyö aina keihään keihäällä niin reiteen että kääntyisi päikseen mutta sanoi että karhu ei ja kääntynyt olisi olisi sillä piikillä pistänyt reiteen jo että olisi suuttunut silloinhan se olisi - silloin riski mies paiskannut tuohon rintaan niin eiköhän tukehtunut kuollut siihen kyllähän se kyllähän se taisi olla sellaista vaarallista metsästystä sen ja teki se ei ja tiedä hyvää jos se pääsee käsiksi
kuulittekos että jos olisi kuolleeksi tekeytynyt niin se ei olisi tehnyt mitään
kyllä tässä oli Enäjärven mies meillä kortteeria niin minä olin sellainen nuori mutta että niin kuin mieheksi tuleva se oli täällä metsätöissä se ja se sanoi sen nimenkin Enäjärven mies se oli se vei syksyllä hevosta niin illalla niin niityllä kun oli nyt syksy että sinne syömään ja siellä oli lehmät ja niin karhu oli lehmän selässä ja sanovat se hyppää lehmän selkään ja tuossa lapojen kohdasta ottaa kiinni ja ja puree ne - niskajänteitä repii poikki niin sitten kun se laski sen hevosen siihen niitylle ja lähti lehmän avuksi ja niillä suitsilla löi no silloin se lehmän jätti vapaa ja miehen kiinni oli sanonut - se mies sitten että mies oli sanonut että niin hän että no nyt se oli loppu häneltä kun ei mitään asetta ole muuta kuin suitset mitä se sillä suitsienlyömisellä piti sanoi että kun se - rouhi häntä ja viskeli siinä niityn pinnalla sanoi että viimeiseltä että tappaa se hän heittikin hiljaiseksi sanoi että hän heitti niin kuin kuolleeksi sanoi että - sitten se pudisteli noin ja pisti korvansa suun eteen hänen suun eteen sanoi että hän ei hengittänyt sanoi sitten se meni sinne metsän ääreen sinne niityn ääreen hautaa tekemään no vähän aikaa se kuopi siellä sanoi että jo lähti tarkastamaan miestä sanoi että tuli ja ensin niivitteli korvaansa hän taas oli - hengittämättä sitten se meni kaivamaan taas kaivoi syvempään sanoi että sitten sitten - taas samalla viisiin kuuntelemaan mutta hän oli paikallaan ja eikä hengittänyt se lähti sanoi että sen oli sitten niin että noita takapuolia näki kun se meni sinne kuoppa näkyi enää no silloin karkuun mutta voi se karhu siinä möristä ja että nyt se nyt se lähti jos totta on mutta sanoi että se se mies että että kun sitten haastoi kyseli niin sanoi että sen tuli vedet silmiin rupesi itkemään no kyllähän siinä luontoa kysyykin jälkeenpäinkin että miten tiukalla hän oli tässä oli tässä oli meillä kortteerimies se oli tuossa turvesuolla töissä ja se oli tuolta muista nyt tarkkaan mistä pitäjästä se oli Metsäpirtiltä ihan sieltä rajalta ennen sitä vanhaa rajaa Venäjään Metsäpirtin - mies niin sanoi että siellä on siihen aikaan vielä sanoi että siellä oli se on vielä hengissä se emäntä sanoi että miten sille kävi ja metsässä karhun kanssa - siellä oli - luonnonvattuja kasvoi niin kuin on täälläkin jossakin paikassa aina luonnonvattuja niin sanoi että se noukkii siellä vattuja sanoi että yhtäkkiä tulikin karhu siinä eteen sanoi että hän pelästyi niin kovasti että ja sanoi että hän putosikin istumaan että tehköön nyt mitä lystää sanoi hän istuu siinä sanoi että karhu katselee häntä sanoi että sitten se sitten se meni vähän matkaa siinä ja suuren kiven kiersi ja kanto ja pisti siihen jalkojen väliin siinä helmojen päälle sanoi että ja näyttää kämmentä karhu sille emännälle no se nainen katsoi se emäntä katselee ja sanoi että eihän se mitään tee se pelkäsi niin kovasti sanoi sitten se toiselle viisas no se rupesi sitä paikkaa katsomaan siellä oli tikku sanoi että emäntä rupesi rassaamaan siten sen käpälässä tikkua ja saikin pois sanoi silloin se ottikin ja sanoi että sen kiven ja kantoi ihan samaan paikkaan no sitten se lähti niin se sen nimi oli Termonen sanoi että se on se - emäntä ja niin sanoi että jos kysyy niin kyllä se selvittää mutta itkee että pahasti se kävi hermoihin niillekin sekin ja kyllä se käykin se olisi nyt kun olisi sanoi että mies ja ollut hyvä ase mukana ja -- ahaa nyt - nyt koitetaan kyllähän se nyt jos ei paikalleen kuole kyllähän se miestä olisi siinä vielä niin kauan rouhinut ja ja rouhinut mutta jos sattuu oikein kuolettavaan paikkaan niin kyllähän se samassa ja nurin on noin niin kuin kiväärillä ampuisi
olikos kukaan sattunut karhun pesälle
no tämä ainakin tuo naapurin Matti tämän Arvon mikä nyt on tämä on nuori mies Arvon isänisä sanoi että ne oli näitä Sippulan miehiä mutta minä en muista sitten enää enää että minkä kylän miehiä sanoi että hän oli metsässä töissä sanoi että ja hän näki kun karhu tekee ja pesää syksyllä että oli sulat maat ja sanoi että ja heitä oli kolme miestä vissiin veljeksiä kai sanoi että oli kolme hevosta ja sanoi että samassa paikoissa he ajettiin ajettiin niin rankoja se oli tietysti rankoja kasannut sanoi että lähdetäänpäs katsomaan sanoi hän kun oli täällä töissä niin että onkohan karhu tuolla ei se tässä kaukana ole tuossa - liki sanoi että hän näki kun karhu teki pesää niin että onkohan se sinne talveksi jäänyt sanoi että niin hän menee edeltä hän sanoi että otetaan kirveet sentään mukaan no hän menee edeltä sanoi että niin arka mies kun minä olen sanoi että hän kun oli edellä niin sanoi että siinähän se katselee - pesäaukolta sanoi että niin hän hätääntyi ja niin ja sanoi että hän paiskasi täyttä terää sille sanoi että nykäisi niin sanoi että kirves jäi sinne hän sanoi että tuokaas toinen sanoi että taas hän löi sillä terällä hän - sanoi että no sille kävi sille kirveelle samalla viisiin sanoi että sitten sille kolmannelle sanoi että kirvespohjalla kun hän rupesi mättämään päähän niin sanoi siihen jäi mutta se voi olla että kun se täyttä terää löi ja hanskat käsissä eikä oikein puristanut kun se se voi mennä vartta myöten sisään no silloin kun se nykäisi pois no silloin se - menikin jäikin se olisi pitänyt noin nostaa jo sanoi että jos hän tiesi että siellä on karhu en lähtenyt sanoi että mutta siinä kun on ihan edessä nyt täytyy puolustaa kyllä se sanoi sen - sen miehenkin joka sanoi että se hänelle selvitti sitä
kuulitteko että joku olisi pudonnut karhun pesään
sitä en minä ole kuullut mutta sen - sen minä olen kuullut että kun ne menivät tappamaan ja kun ne tiesi että siellä on varmasti että ne kaatoivat tukit sinne suuaukon päälle no sitten niillä keihäillä pistelemään no se ei pääse samassa pois sieltä
ei ne pesän läpi pistänyt koskaan
ei se kun näet on maakuoppa mutta uroskarhu niin se ei mene kuoppaan se on tuollaiseen missä on oikein sakea niin näreikköä tällaista - se taittelee siihen sellaisen niin kuin havukasan ja sinne alle ja niin kuin siinä Sippulan metsässä jossa sanoin ja niin se oli näet sinne puun alle mennyt kun se oli runko korkea no lumi painaa siinä ne oksat se makaa siinä sanoivat ennen - se makaa korjuksella uroskarhu naaraskarhu makaa siellä pesässä - maakuopassa ja se näet tekee kevättalvella niin - pennut naaraskarhu ja ruokaa ei saa mitään ja elättää vielä ne penikatkin siellä ja sanoivat ensimmäinen ruoka sen on että se muurahaispesälle muurahaiset on ja aikaisin liikkeellä kun muurahaispesä on jos saa aurinkoa pääsee paistamaan niin se hajottaa sen ja sitten ne muurahaiset oikein kiehuu niin se pistää kielensä sinne ja nieleksii niitä että se on sen ensimmäinen ruoka se on se on siitä murkinalla
toiset sanoo että se on hunajan perään ja kova
niin niin se on sanovat olevan
olettekos semmoista kuullut että jotkut olisi viinan avulla houkutellut karhua
on olen minä sitä kuullut ja ja ennen kun sai viinaa keittää - kenellä viljaa on kaksi kertaa vuodessa syksyn kevään se oli oikein laillinen laillisesti tehdä niin siitä karhu kun kävi syksyllä niin kauramaissa se kun söi kauroja ja tällä viisiin kokoili aina ja repi niitä ripsiä - jyvät pois niin sitten ne veivät se oli sanoivat niin ahkera se karhu karhu on niin tuota viinalle sanovat sen kun viina-astiaan pistää sinne missä se kauramaa niin sanoi että se ottaa niin nätisti tuolla viisiin sanoi että oikein se kuuluu se --- se imeminen no sitten kun sitä on viinaa päässä aivoissa kun kaasua kovasti niin se se menee niin kuin mieskin no sitten on hyvä tappaa no kun itse keittivät viinaa aina ja vain että annetaan nyt papalle aina ehdosta kyllähän se oli ja paha siihen aikaa ja että kun niitä petoja oli että että kun ei ollut kunnollisia aseita aseet puuttui
eikös ne haaskalta ja yrittänyt tappaa
niin niin ja ja noita susia ne tappoivat kuoppaan ja no kaivoivat tuonne metsään missä susia on on niin ja haaska haaskaa vievät sinne jonkun raadon ja sitten ne laittoi siihen vivun tällä viisiin pystyyn että jossa oli sitten niin - sitä lihaa mädäntynyttä lihaa ja se oli sellainen kanssa ja siit niin kuin sanotaan niin kuin tämä pöytä ja tässä on siitä vipu ja se on tällä viisiin keikkuva ja sanovat se on pari metriä syvän kuopan kun kaivo tuonne kankaalle ja sitten se susi kun se tarkka haistaa niin se meni sitten sinne tässä on sitten pyydys se kun meni siihen laudan päälle niin kuin tämä ja tekikin kupperin se oli siellä sitten ei muuta kuin mikäs sieltä oli siitä keihäillä pistellä sanoi että piilukkopyssyjä sanovat olleen ja
eikös ne karhuakin pyytänyt jollakin loukuilla ennen
kuuluvat pyytäneen niillä niin mutta sitä en minä ole nähnyt mutta onhan ne selvittänyt ison hirren kaataa noin tuohon maahan ja täältä kiinni sitten paistit tänne alle ja se meni sinne ja kun se tallasi sen vivun päälle niin se kun putosi päälle niin iso hirsi ja eikä silloin - hirret niin missään arvossa ollut onhan niitä tuolla metsässä eikä huoli kaukaa hakea sen kuin vierestä kaatelee no se kun on tuolta pitkä hirsi on ja painuu vielä siihen niin se kun putoaa niin siinä pysyy ja voihan se olla että se on hyvin korkealle miehissä nostettu että aina kovempi jysähdys mitä korkeammalta putoaa kyllähän ne oli siihen aikaa eri pyydykset
voikohan tuo karhu hevoselle mitään vahinkoa tehdä
sitä en minä ja ole sitä en kuullut että olisiko tappanut hevosen mutta kyllähän se se hevosen -- tappaa ja kun tämä hirvikin tappaa hevosen
kuulitteko että hevoset olisi jotenkin yrittänyt puolustaa varsoja
kyllä se susilta susi niin jos tuppasi niin kuin ja sanoivat susi - vaani kovasti tuollaista maitiaisvarsaa mutta sanovat että jos on oikein rohkea hevonen niin sanovat päälle se menee se että jossakin paikassa mutta enhän kyllähän minä kuulin missä se - isäni haastoi ja missä tuota oli kaksi hevosta toinen oli ruuna ja toinen tamma ja sillä tammalla oli maitiaisvarsa ja ne olivat noin niityillä missä oli nyt niityillä on noita latoja heinälatoja niin ne ahdisti ne hevoset niin sen varsan niin siihen seinän viereen ja itse olivat siinä edessä ja susi oli ollut ja hyvin liki ja siinä oli ollut sellainen vesioja ja kurainen oja se kun pelasi siinä ja ripsui oikein että lähtisivät juoksemaan susi niin hevosen puree täältä - takajalan jänteet poikki se ei pääse silloin mihinkään niin ei ei rohtinut susi mennä se pelkäsi hevosen tätä etupuolta kovaa että se lyö näet kavioilla että viisas se susikin on
ai se puree jänteet poikki
niin takajaloista - sillä viisiin sanovat nuo vanhat ihmiset
olikos niillä ennen jotakin susitarhoja
sitä en minä kuullut
vieläkös teidän aikana susia on ollut
ei eikä karhuja muuta kuin hirviä mutta on ollut yhteen aikaan hirvet ja loppu
onko siitä ollut koskaan puhetta että missä on viimeinen susi tapettu täällä Sippulassa
ei - en minä sitä en sitä en tiedä ja ole kuullut mitään että vai olisiko se ollut jossakin lehdessä kyllä minä muistelen että kyllä ja oli se kyllä se oli siinä lehdessä että missä ne on tappoi suden ja kuka se tappaja oli että oliko se tuon Kelkan miehiä vai
muistattekos vielä mitään muuta tapaa millä ne susia olisi pyytäneet
- ihan - sellaisia tapoja että millä
niin että miten susia olisi saatu tapetuksi
no ei muuta oli kuin tuollainen maakuoppa jota tässä kerroin ja enkä minä sitä minä oikein ole kuullut sitäkään että - että ampuuko ne ja millä ne ampuu kun ei ollut kuin sellainen - noita piilukkopyssyjä ja jos niitä yksi kylässä oli ja mitä sillä teki ne löi siihen taulaan sanoivat taulaan koivunkupeessa sitä oli ja se siitä iski siitä sinne ruutiin tulen ja ei niitä sellaisilla pyssyillä mitään saa
onkos semmoista haastettu että sian kanssa olisi houkuteltu että sikaa olisi jotenkin
kyllä ne sen että järven jäällä sanoivat järven jäällä on tuo susi niin sanoi että kaikki tokinaisempi sanoi että se on minä sanoin että no miten se järven jäällä sitten on sanoin että se on näet niin viisas että täältä ei saa mies mitään asetta että siitä ne olivat pitäneet sianporsaan ja vieneet ja järven jäälle pitäneet jossakin pussissa säkissä tai missä se oli ja huudattanut niin kuin sika ei siedä sitä nostelemista silloin se vinkui että toisella piti olla pyssy mutta mistä se siitä pyssyn olisi saanut vaikka voihan se olla sellainen piilukko piilukkopyssy sitten ja ne huudatti sitten ja susi tulikin joskus tulikin siitä sianporsasta pyytämään mutta sitten en minä siitä kuullut että vieläkö ne siitä sai sillä konstilla vai ei tässä oli matkamiehiä ennen kun ei ollut tuota rautatietä niin ne tuli ne noita karjalaisia kun ne ajoivat kaikki kaupan tavaraa niin Pietarista ja aina yksin Turkuun asti veivät niin sitten se oli pimeää niin se oli tuossa Kaitjärven missä nyt on Kaitjärven asema niin siihen asti saattoi mutta sitä eivät tienneet sitten ne matkamiehet ja ne rahtimiehet että miten monta niitä oli niitä susia niin sitten hevosmiehiä seurasivat tuonne tuonne Kaitjärvelle tai ennen oli Kiuriksi sanoivat siinä oli kaksi taloa siinä maantien vieressä Kiurin talot siihen asti saattoi pimeällä sanoivat silmät ja kiilui mutta siitä ei tienneet siitä että miten monta oli mutta sanoivat silloin ne aina pelästyi kun tulta raamaisi sanoivat sitten ne vähän niin kuin syrjässä ja taas kun on jo pimeä niin taas sinne liki ne vaani vaani ja ne oli niin nälässä että hevosta syöneet hevosen tappaneet ja siinä oli siinä Kiurin talot mitkä on niin siinä oli siinä oli sitten niin noita matkamiehiä ja hevosmiehiä yötä ja yhden miehen hevonen oli ihan tuossa seinän vieressä ja toisia hevosia siellä äärellä ja sen tappoi se oli henki pois kurkut poikki ja tuo isäni sanoi että se oli sillä viisiin kävi että tämän Kouvolan tällä puolella sinne on ne nyt on kaksi sellaista torppaa ja siinä samalla puolella täältä mennessä oikealla puolella mutta ennen siinä oli yksi ja sitten se toinen - asukas oli vähän kauempaa ja siinä oli taas luonnonoja virtaa niin siinä oli ollut sitten Venäjän harjumies Venäjän harjumies ja siitä oli -- harjumies siinä oli ja ja sotamiehiä niitä Venäjän sotamiehiä että ne ja sitten on ollut näitä matkamiehiä Suomen matkamiehiä niitä rahtimiehiä ja ne oli menossa tännepäin siitä ne hevosmiehet jo taas sinne kotipuoleen no sanoi että siltä siltä harjumieheltä hukkui siinä torpassa niin sakset ja se päätti niitä hevosmiehiä näitä suomalaisia hevosmiehiä sanoivat ne lähti tänne ja oliko se sitten tässä meillä niin sitten se vielä sanoi että niille niille suomalaisille hevosmiehille että antavat pois te varastitte minun sakset ne sanoi että ei me varastettu sinun saksia kyllä te varastitte se että antavat pois mutta arvelivat ne voi olla ne Venäjän sotamiehet että ne pisti sen kauppiaan sakset sen kun riitelivät mutta sanoi että se hän sanoi että ei ole otettu no sitten se taas se hevosmiehet lähti ajamaan ja ne jäi siihen Kiuriin yöksi Kaitjärven vähän aseman tuolle puolen ne talot niin ne jäi siihen sitten yöksi ja sitten se harjumies oli sanonut että sinä muistat vielä minua ja sinä yönä tappoi susi sen hevosen ja sanoivat ihan seinän vieressä oli hevonen tuvan seinän vieressä ja toisia vähän kauempana siellä ja niinhän se oli niin kuin joku noita se äijä
kyllähän niitä ennen olikin semmoisia
niin ne niin ne ainakin sanoi että vaikka nytnykyään ne sanottaisiin niin ei mitään ne noidalle noitumiselle voi mutta kukas sitten tietää
kyllä kai niillä jotakin semmoisia tietoja oli ennen
oli oli kyllä minä uskon mutta voihan se olla ne toiset tiedot ja sellaisia leikkipuheita kun sanoivat Kelkalla oli Kelkan kylässä oli tai se on Enäjärven kylää mutta se on eri paikassa että siellä oli ollut noita ja Saaramaalla - toinen noita ja ne laittoi sitten karhuja ja niin tekemään pahaa - toisen - toisen lehmiä että tappamaan mutta siinä kun oli kaksi noitaa on vastakkain ne pisti kumpikin ja samaa karhua ja karhu kun pääsi aina likemmäs sinne kylään sen täytyi kääntyä ympäri takaisin no taas kun pääsi Kelkalle sen oli taas käännyttävä että sen Saaramaan lehmiä tappaa ja niin kauan se käveli siinä kun se viimeiseltä kuoli mutta voi se olla joutojuttuakin en minä - osaa sanoa ja että se pätevä on mutta kyllä niin ne - vanhat haastaa sitä
kyllä kai niissä jotakin perää on ollut kun niistä
kyllä niin eiväthän ne kaikki eikähän siihen aikaan ollut sellaista totista kansaa että ei ne nyt sellaista lorupuhetta selvitä
onkos näistä noidista mitään muuta kerrottu
no kyllähän ne kaikkia on kertonut mutta eihän niitä oikein - jäänyt mieleen kun vähänkin noin niin kuin että minkä on kuullut niin kyllähän nämä siitä muistaa paljonhan ne haastaa niitä noitia mutta minä tiedä että - onko se sitten totta täällä oli kuulemma ennen hyvä tietomies se Ristiinan Pöyrin Kaisa oletteko kuullut sitten
olen kuullut jotakin
niin täällä oli täällä Saaramaalla ja yhdessä talossa niin mies pilaantui mielenvika tuli no siitä sen veli ja siitä niin ne lähti ottamaan Pöyryn Kaisalta tietoa no se oli kotona tuo naapurin Matti vielä selvitti se oli sanonut sitten se veli että pitääkös minun sinne huoran - puheille nyt mennä mutta se oli tämä veli niin koiruudella vissiin tämän sanoi lähtiessään se oli sellainen kova suustaan moluamaan kaikkia no se meni ja se oli - se meni se isäntä sitten tai se veli sinne no mitäs asiaa se sanoi että rupesi selvittämään no mutta tulitpa sinä huoran puheille ensimmäiseksi sanonut no se vissiin pyyteli että älä pidä mitään ja anteeksi no sitten se oli - ruvennut selvittämään sitä veljeä kun se - sanoi että että tämä on pilattu ja sanoi että eikä hän voi sille mitään sanoi että tälle on annettu sellaisia lääkkeitä että se on pilalla niin - kuka sen tiedon vie sinne
saikohan se sitä selville että mistä se oli saanut ne lääkkeet
kyllä tuolla - naapurikylästä ja että että sieltä siellä piti pilaantua se ja se oli häitä kuokkimassa siellä niin kuin Virolahdella oli sanotaan kuokkamieheksi joka ei ole käsketty - mutta kyllä kyllähän se on ja minusta sellainen joka - toiselta vie terveyden niin mitätön äijä jos siinä perää on eihän nyt sellaista niin tuhmaa pitäisi olla että toiselta otetaan terveys ja se on ihan sellainen mies joka on järki pois niin kuin joku elukka
olikos se lopun ikää sitten pilaantunut
oli niin kauan kuin eli niin se oli sillä viisiin se tuli tänne meillekin yhtenä syksynä myöhään ja me oltiin tuolla pellolla töissä kun se menee tänne se joka se - pilaantunut - mielenvika tuli ja sitten enhän minä - muulloin ole nähnyt niin sitten ne meidän ne vanhemmat miehet sanoi että tuo on Saaramaan mies että se on mielenvikainen ja se meni meni sitten tästä näet tupakan ostoon mikä - muistui mieleen no se kävelee tuolla asemalla eikä osaa siitä enää lähteä mihinkään ja syksy pimeä oli ja sitten eihän se tämä pöytä ole mutta tällainen pitkä pöytä niin se oli tuossa ja minä olin siinä tuossa ikkunan kohdalla ja sitten sellaiset verhot oli tuolla ikkunalla jotka oli noin puoleen ikkunaan vain että kahden puolen levitetty ja vetää kiinni minä istun tällä viisiin tässä
niin te istuitte siinä pöydän takana
niin tällä viisiin niin kuin tässä tässä näin niin tällä viisiin tuohon ikkunaan pistettiin sillä viisiin että tuolla lasit lasit helähti minä tällä viisiin katsoin minä sanoin kukas siellä on - näin että ihmisen sormethan tuossa on sanoi että laskekaa yöksi sanottiin sanottiin että ovet on auki sen kuin menet tuonne rapuille ja tulet tänne se olikin se sama mielenvikainen me sanottiin että missäs sinä kävit no hän kävi tupakanostossa sanoi että siellä oli sellainen paksu iso vankka lihava mies ja sanoi että - meni tuonne Töyryn Eliakselle yöksi no sitten kun täällä oli valot oltiin ylhäällä niin se nappasikin tuossa - ikkunaan minä ensin että oikein noin kun putkahti että mitä että no ihminenhän se on kun sormet näkyy siellä sitten se tuli tuli siihen ja me sanottiin mikäs - mitä sinä kävelet ja siitä niin kuin sanon tupakanostossa sanoi se ja se oli - kauppias se Porvalin Esa sukunimi ja Enäjärveltä oikein kotoisin niin se oli toimittanut ja sen se mihin toimitti niin se osasi mennä sinne niin tässä oli sitten me sanottiin että onkos sinulla aamulla että onko sinulla nälkä mutta minä muista vai illallako ne kysyi se söi ja aamulla evästä vielä sitten kun se meni tuon Saareksen kylän läpi no tunsihan ne siellä sen no mistä se Tuomas tulee tulen kestistä kun sai syödäkseen se oli - kestissä ei se mitään pahaa tehnyt ja sanoivat töitähän se teki kun oli vain siinä toisia miehiä että miten mitä teet se oli se veli joka se kävi siitä ottamassa siellä Ristiinassa tietoa ja että missä se on pilattu ja havuja kasaamassa niin se veli tekee vain nippuja ja se mielenvikainen kantoi sitten aina havukasaan ne siihen aikaan kun paljon - havuja käytettiin kun ei rehuja passannut - viedä aluksi muuta kuin - lehmien eteen niin täytyi alle hakkaa havuja
muistattekos semmoista että joku olisi varastanut jonkun pyydyksestä linnun tai jäniksen ja ja sitten olisi tullut sitten semmoinen vika
jaa sitä en ole kuullut
että olisi ollut semmoisia metsämiehiä joiden ansoista ei voitu mitään viedä
se oli oikein ja sitä en - en minä ole sitä kuullut jaa mutta oli oli ne jos ei ei passannut ottaa niin kyllä oli eri tietäjä sekin
olikos sellaista maahan kaatavaa tautia kenessäkään täälläpäin
oli tuossa se oli ennen sellainen pieni torppa tuosta Vallinmäeltä kun katsoo missä on nyt se yksi mutta siinä oli ennen kaksi niin siinä oli se oli räätäli kävi vielä niin tuolla - Hirvelässä niin - räätälinopin en muista nyt nyt sitä sitä räätälin mestaria jos joku sattuisi sanomaan niin minä sanoin se on se - räätäli niin - siinä oli maahankaatuvatauti tämä oli Kelkka tämän isä oli tuolta Kelkalta kotoisin Kelkan kylästä kotoisin niin isä se se siinä oli maahankaatuvatauti
mistähän se oli tullut
se tuli siinä niin sen räätälimestarin isä kuoli ja sen ruumis kantoivat aittaan ja tällä räätälillä oli kun se vielä se ruumis oli kotona niin sen oli sen - olisi tai meni ottamaan niin jotakin jotakin nyt vaatetta niin sieltä aitasta seinältä ja siinä oli arkku ihan siinä seinän vieressä sen olisi näin täytynyt ottaa sen ja ottikin sen arkun tai sen vainajan yli siitä no se kun lähti niin kuin pois niin siinä oli näet naula naula lyöty tällä viisiin se oli vanha käytetty lautoihin ja se tarttuikin pöksyihin kiinni no se pelästyi niin kovasti että että nyt se vainaja otti kiinni ja sen - sen kerran päälle rupesi kaatuilemaan se se itse oli sanonut että siitä hän sai liika pahasti kun pelästyy ja niin se tekee jonkun kaatuvataudin ja
ei ne sitä yrittäneet parantaa mitenkään
no se oli tuossa Luumäellä oli yksi vanha emäntä ja tuttu meilläkin kävi monta kertaa niin sanoi että olisi tullut hänen hänen luo sanoi että niin kyllä olisi päässyt ja tuolla oli tuolla Luumäellä toinen mutta se oli nyt nuorempi taas kun se joka oli tässä Vainosella niin siellä oli siellä oli ja tuota sellainen emäntä että siinä talossa oli sisarukset veljeksillä emäntänä ja se toinen oli sellainen sellainen parantaja ja että se paransi sellaisia siinä oli siitä sen toisen sisaren poika maahankaatuvatauti ja se päästi mutta sitten sanoi tätä räätäliä että kun on niin vanha vanha vika siinä jo kun että olisi tullut samassa sanoi että niin kyllä olisi parantunut mutta se oli sellainen se räätäli että ei se hän usko sellaisia - mutta uskoipas se meni sitten lääkäriin ja eikä parantunut lääkärissä kävi ja lääkkeitä antoi mutta ei mutta onko vaikka ei uskoisi mutta sanoisi että kokeillaan sitten minä uskon jos paranen että jotakin ne tietää se oli sen kapinan jälkeen minä muista että että se oliko se sinä syksynä Luumäen mies tähän tuli ja se oli ja pöpi kun se keväällä loppui kapina vai oliko se sitten seuraavana syksynä tässä oli tuolta asemalta sanotaan Lonnan Vihtori oli - metsästämässä ja sitten tuo Taavilan Matti vainaja ne on nyt kumpikin kuollut Vihtori - kaatui ja upposi järveen mutta Taavilan Matti niin se kuoli nyt jo niin kuin vanhuuttaankin ja kotiin ne tuo miestä tähän ja se oli tuossa tuossa liki tuolla metsässä no minä katselen samassa tuo ei olekaan kunnon mies ja minä luulin että se on kaiken kesää ollut kyllä se oli sinä kesänä kun se kapina loppui keväällä ja syksyllä minä ajattelin että tuo on ollut punakaartilainen ja se on majaillut tuolla metsissä mutta ei se ollutkaan niin se sanoi että saako tämä saako tämä olla teillä että koetetaan ilmoitella että mistä mies on karussa - näkihän sen jokainen että vikaa tuossa - on no siitä ne ilmoitti tuohon poliisille ja että siellä on sellainen mies ja mistäs ne saikin niin äkkiä tietoa ja - samaan iltaan se tulikin sen isä tähän ja se oli täältä täältä Somerharju mikä on niin siitä on siitä on talo siitä noin niin kuin tuonne etelään päin niin se oli sieltä - oliko se Okkolan vielä sen sukunimi ja sitten se isä haastoi - miten se sai vian silloin kun ne Taavetissa tappelivat se punakaarti ja ne - paikkakunnan miehet ne valkoiset ja Somerharjuun jättivät - aselastin se oli sillä viisiin näet järjestetty että mistä ne sai sen umpivaunun niin sen aselastin ja mitä ne laitto sinne akseliin että se rupesikin poksit palaamaan vissiin hietaa eihän ne kauan kun hieta siellä kahnaa niin rasvat rupeaa palamaan ja siellä ei muuta kuin se tyhjensivät sen vaunun miehistä ja hevosia sinne veivät taloista ja ja siitä se alkoi siinä se tappelu valkoiset ja punaiset ja muualla ei ollut vielä jos ei Pohjanmaalla ollut no sitten sitten se Okkolan - Okkolan isäntä sanoi tässä että - mutta minä en muista sen nimeä joka se siinä pilaantui se että lähdetään - mehän mennään katsomaan Taavetista onko siitä viisi kilometriä matkaa Taavetin asemalle että mitä siellä on on tapahtunut mutta en - me tiedä että vieläkö ne oli sen talon miehet koko asialla siellä sitten - aselastia sitten tyhjentämässä niin se tulikin - meni se poika sinne tai aikamies ja ne otti vangiksi sen punaiset ei ne tappaneet sitä vangiksi ottivat ja sitten ne veivät Kouvolaan sen ja sitten se istui vaunussa niin siinä ampuivat toisen ja se huusi sillä viisiin että älkää tappako ja se otti sillä viisiin että se on veljeni näet siitä siitä äänestä ja sitten kuului pamaus no ne veivät Kouvolaan mutta se näetkin päästikin laskivat sentään pois sen ja se tuli tuohon naapuriin ja sanoi että etkö lähde kyytiin Somerharjuun se oli silloin siellä värski no se sanoi että ei hän rohdi lähteä että menee vain jalkaisin mutta minä en tiedä että syöttikö ne sitten tätä tässä vai pyysikö se ensinkään ei - siitä ollut puhetta no se meni sinne ja sanoivat se isäntä että ei siitä tiennyt mitään mutta heinäaikaan oltiin heinällä sanoi että se vähän päästä istui sanoi että ja se oli sellainen synkkämielinen ja syksyllä lähtikin karkuun sanoi että hänellä on koira sellainen että jos vieraan perään sitten laittaa niin kyllä se haukkuu mutta kun oli oma mies niin eihän se haukkunut se viimeiseltä tuli pois kun näki että se on mennyt karkuun ja näkivät että missä sen jäljet on tuohon veivät sen koiran no koira lähti ja vartuttiin että milloin se rupeaa haukkumaan mutta kun on oma mies niin eihän ne oma koira niin omia ihmisiä hauku no siitä kun se isäntä tässä oli yötä nöyrästi se aamulla rekeen kävi siitä sen veli tuli hakemaan hevosen kanssa nöyrästi se kävi siihen rekeen ja sitten se kysyi että vieläkö tällä tässä paikalla tiedätte sellaista maaparantajaa me sitten neuvottiin siellä on metsätalo sanotaan Lamminsaaren talo vaikka - Venäläinen se on sukunimi mutta taloa sanovat Lamminsaareksi että siellä on emäntä mutta eihän me tiedetä vieläkö se tälle nyt mitään ruotaa mutta käykää siinä sitten ei se tiennyt missä se on me neuvottiin että Metson portilta siinä on tämä ylikäytävä että siitä kun lähdette sitten Kannuskosken myllylle niin sitten siinä on siellä on joki silta kyllä siinä on silta ja vähän matkaa ajatte siitä ja noin niin kuin vastamaata siitä menee oikealle kädelle - niin kuin metsätie siitä ajatte se vie taloon no se isäntä kävi jälkeenpäin tässä me sanottiin vieläkö käytitte sitä käytettiin mutta sitä ei ollut kotona se oli Somerharjussa sanoi että no se olikin näet liki jo siellä siitä Somerharjusta lähti sinne Okkolan taloon tie se meni sanoi että se oli siellä sanoi että niin he löysikin sen emännän sieltä hän selvitti se sanoi että no ei hän tämän kerran muuta tiedä mutta sanoi että nyt kun menette ajatte sanoi ei silloin huoli mitään virkkaa se on kolme kertaa lähdette siitä ehkä juoksette tuonne metsään sanoi että sitten taas tulette rekeen ja - ajatte vähän matkaa taas toiseen ja kolme kertaa sen teette sanoi että kyllä se rauhoittuu sanoivat sen kerran päälle se ei tupannut karkuun olipas sillä emännällä tietoa